مرة غشعتو طفل كان ليبس حذاء أبونو وعيحاول يمشي بينو هشكل وكان كل شوية ما عيعف يمشي بينو يعني ويقعد يضحك و <laughs> هشكل كان كثيغ حلو هذا المنظر كثيغ طريف يعني أكو بنات هم يعملون هكذا يقلدون أمهاتهم بس يلبسون أحذية الكعب وكذا